اكيد اول شي جيب كمية اللي تبيها من البيض وبعدين جيب قدر يصلح انه ينحط على النار واملا بمية كفاية بعدين حط البيض بالماء على النار تقريبا عشان اذا خلصت سلق بعد العشر دقايق قفل البيض وبالهنا